في مرات واجدة إني نبدأ محظوظة، الحج حاسة بهالشي في مرة <hesitation> راحت مني شنطتي، وكان فيها أوراج مهمة، بعدها وأني جاعدة في نفس مكاني يعني ما مشيت لبعيد لجيت شخص جاب الشنطة ورجعها ليا يعني، حسيت وجتها الحظ معايا.